गोरमी पडटा तें देसानी हीटिंगाची गोरझ पडोना। तेंच भाषें थोंडई अस्तां तें देसानी एअर कंडिशनिंगाची। गोरझ पडोना देंखीक अफ्रिकेक छोड गोरमी जातां। म्हणताँच तें लोकांक एअर कंडिशनराची गोरझ आसा। पण हीटराची गोरझ ना तेंच भाषें काश्मीराक थोंडई। अस्तां म्हणताँच तोइचें लोकांक हीटराची गोरझ। आसा पण एअर कंडिशनराची गोरझ ना हांव गोंयांत। असलेलिया खातीर मका एअर कंडिशनिंग जाय।